ⵏⴰⴳⵏⴰⴽ ⴽoⵏⴰⵏ ⵎⵏ ⴰⵡⴰ ⵢⴰⴳ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵊⵉⵣⴰⵢⵓⵔ, ⵔⴳⴰⴷ ⵙ'ⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵊⵉⵣⴰⵢⵓⵔ, ⴽⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⴰ'ⵍⴰ ⴱⴰⵙ, ⴼⴰⵡⴰⵔ ⴻⴽ ⵢⴰⵙⵀ ⵙⵀⵉ ⵍⵀooⵔ ⵍⴰⵏⴰ, ⴰⵏⵉ ⴷⴰⴳⵀⴳⴻⵔⴻ ⴳⴻⵔⴻ ⵢⴰⴷ ⴰⴷⴷⵓⴱⴰⵜ, ⵉⵍⵢⴰ ⴰⵜⴰⴽⵙⵀⴻⵔⴻ ⵉⵍⵢⴰ ⴷⵀⵉⵣⴰⵎⴰⴷ ⵉⵍⵢⴰ ⵜⵉⵍⵙⴻⵜ ⵡⴰⴱⴰⴽⴰⵡⴰⵔ, ⵡⴰⵍⵏ ⴻⴽ ⵢⴰⵍⴰⴽⴰⵡⴰⴷⵉ.